Itar uwɛɛ ĩdzowe unum ubinkutsu, ing ukpenga uba uwu uzeze rakpo uko kuma unum ha uwu uzeze rakp nba ifɛn unum nibai idzeka ra awiya unga ade iyiwu ĩba izãrhã uzazha izĩ itsĩ na ananf ukɔ ide ikpɛting itok, ĩmba ikwer itok ha uiki inying, udi uvaa, akasaka ni inuna mum alama uko kuma idzeu iyɔɔ ubin iki ikpo ni ivanga uko unga awu udaã udon ungo usi itapu utsukɔ ukpɔ ouge ini ivanga ungo uku ukpo uba nggea itsu, ko kuma ngo ukpuru unya amɛna ng udei akpuru awu atɛtɛ nake, utirhi nu ungkpee ha ing ukpea nga uba uwuukpuku uzee, ngo ukpuru uwu na anggɔm, anggɔm ake atɔk amɛnango kuma ungo usu utapu ubee ngo unerwɔ atsĩ na amɛna ngo ubeli unga aso adakuwe amɛnango ba nggea ĩngge itsu ubin ungo uku ukpo Ing ungo uba ukpo ukpɔ nu udĩ uku zere ungo utabata ubina ungo ukpo ukurhak pɔ nu udĩ uku zee amma ungo uba ukpo ukpɔ nu udĩ uku bewe udzowe imang-mang udeyiwe itsikam ngo decewa, ubina ungo uku ukpo nu udi uku bewe ha, sai ungo ufai ukpɔ idiki ivaa duk undenggũ aba adzaa ngoubina nying, unga ani bukaceke avaa nu ungo ukongo ubei uko ungo ukpɛ̃ usei ungo ufaiake iiki ivaa ubɔ ngo uba ukpokpɔ nu udĩ uku zee, ngo ugũ amɛnango atɛtɛ nake don uko ungo ukpo iki injiir ubin hã uku unjiir hanɔ ukpɔ ikurhu kpɔ ungo anfani nggu awaka cingo nu utsɛ̃ngo nu iyambi nu utepa ikishok ngge itsu uk ubin ngo uku kurhakpɔ, ungo uba udzeekɔ imang-mang na amɛna ngo, ubin ngo uku kurhakpɔ, kawai uku rigaya unango ukpɔ jn.